Ñuu yo yachi o ja o kuu savi, tonta savi, kija yu´va, kija kuu yu´uva kana tachi, kana jokontee o jane´e kuu yuyu iyo jaa no ja nu ja tajaa sa´a viji xee chi yu´uva kakayo nu ntai´i ixi kuii kutuun nuu ora iyo na yoo ku ja kana ma kuiti tachi, ja´a taja, ja´a, ja nuura kua´ xee ku ja iyo nu najivi.